Miwin igriri genam oso do aweiye oweite do mikro bri ovai me, imome nu me omosime, enimebine igiri gene mu bo nuyeneye oso eni me kpe- kpena, me kpri onuyan ewei oso, me yaw teyo nu eni eyi monayo meyon bo oso eni ekpe, kpen vrisete do mikese nu amin ovu ovai mekie imuyo, me inumu baw me gbede ovayo, me kpasi amin nu baw me dova meva ta inumahine, bawka mekro yon ubow enu me gbede afin, me gbede, etlemate inuvro, inuvro, eni emeta umaii uyenvi evresite enu meta inu mahine meta enumekro jamu ovai meja kam inum mu menemere, makra bow kome gen aminor onu ohonayo meka me tavri ideden ohonu miyen de noi isi amin utolede mikro hinete irarame do mitava migen amin oho mitate esi miyite kamu, inum mahinem ima wo do mikro kpumuse ovaiyo, mainmoyo eyi wolte inu mediya iwol oho nu me der inum, owei nu ovum itany ovumu dera inu yodo eni me gonehine emake vonu itany yor eva diya omoka tenu ogbanke eni etate esi do mikro mi bon itany yor meda. Mibol va miya madu eva yonke ubomu uvaiyo, mi menete inum, imo eyate nu inum mahine eyi wolte do ma bawka me yan inum midiya, esiyo eni etate ma- a, amuyor odire, ka amin odoyi onu odu biyese asu do ekrenu ogbaanke iwindu iyete, utum okonu uvuwo ohoyo uvuwo uba dar mu nuvri oyei, migen ma do mikro tamuno midami javowa, kam oho nu amin odiyere, ekrenu ogbanke mu iwin igriri ginam oso mita mu etibigloglo, mimom ipohyaka, mikromede imo ikpo kpo mi monka mede, mikri davayi sirehine, meva yonke ubow muvayor, mumo ipoliyimide mi bor nu ogana, ogana nu edo kumen misere hine ipohya miveke mi oho miyokete itany mijani biye mijamigena, mikimine saya madu itu odier muname ova, kam okrota dowkete ipohya nu irikiriki, idon iyor idemine mito ogana ubor baw omuwose ojagen itany, dow oho mu kimi ne odokum mowola, moya odata blema enu oho muderiye mituwa, makrese miyonkete itany miya mi biya. Migena itany yor isoda torna kpei me gaglasete madu odier monameteyo inunu opohya ivumidiomo some yor udemine moya inu som ka mu ibise mu mouvaika oyan inum nu odemene vamu mene, kam ohoyo udote kpekpi lemmo omoka ogovadere idiom ihoho matubo imoyor eyite eyen inu me diya, iyor nu omene opohya na oga diomosomu kpedu oya owuduwo ofa meku ipohya duidudu, okonu woabokumu kiminise owei oyi okpro te ovu odite mo wake ma mu ovu kpei nu midi oyimum imo ekprokro ovu, ovu edin oderima manu wonu abomu viyi ovaye iwin do ekroriyo inumu bow layoka iyan utum inyan utum, kpekrese ohonu mikpasite ipoliye miyan iwodume mikpase oyo ukunu miya miyene. Miwin igriri genem oso ekrenu ogbanke me dian mu eda midian mu eda midian mu eda me deseye, edayo udokom udonu eye edamurere owane imowo ewane som, ekrevo ekrevo meija baw nu owudu wo mu ja nu emu. Mina nu okro ye imodier imonu eyen imovrimii viram, owioduwo ufa mu ekon imonoyen do migrese iwin, oyo nu ivor ogo awei nu ekoto ogoawei owudu wo ojam miyimowo, deri inum no imowo me mene, kro deri ohonu baw mewola, deri ohonu ediyi diana derioho nu baw memese, deri ohonu iwinbaw isom, kro deri oho nu ebede mewola, owenu oyan omo, bawnu omonu muta okperioyi, oderi maoyl nu ojamine omome odoyoko ru oyo awernesi, mi yaw mikowa, usesen owuduwo miwinba, ma derimamu tonuinu mumene yor kre migoglowakpe, mu gamu ivom uvai do gen imowu, mokrata esi bow orere va gidiyam diyam neni mu eni me woloyl oboroyo, utan oboroka lovra mamu oyan imo, miwigriri genam oso, kam ekreno oqbanke do mekreme dianany meji, me kpevinu imo ogu, atun ogu imo irara nu evomo holase akiyo, usom, uwodowu mu jumuiwin, mu konke ututum mokro gen ma- a, ekrono ogbanke mu botike ututayor ma do itotany yo madu ipobawya iyowkre inun nu mabow muva do me menaya okpoki ka ebose yan bobosen imirara nu ovamu der usom ka muta devri ekrevo ekrevo. Imiger nu ubowo utul mu va yonke ubaw muiwinwo, ikpen okonu eni memene, madu ova yonke ubow muiwinwo matubo aswei yor itamu adu wokra bow mu ivom uvai nu usonu evomekper erara omoku imiger imiger arārā na nu eni ekpeve mu okpei ovai yor tenu ogbany ke mu wine ko mudeya do muva de oro mu va kpei irara okroyin onumu nu aku bow iviu iyokre iyor inum nu ikpe okonu me menekuba, me do me me kobowo mu kwe kwe ma- a iwiwo midowa madu eva yorke ubow mu uvai you etasema du, utum wo uduka mu deriya mu kperioyi etakamane ohonu avenu ibia voute me gimin owei, mu mu aveyor ida bow okpapa, mu gidinu mirova mutiya vri evejor, ohonu oyan ohonu otule baw nu ekrori inum mahineyor, yaw irara imoyor kpey, oso toy matubo omo woka omahine ewei mu esinu muta unamo nu ojate bomedo. Inum nu eva mi mahine inum oblabal oboblom nu eva me mahine inum yor miya miseye mu ovai me, do me kperi imoyor ejito, ekie nu imoyor inum mu ovai inum mahine, eyl mahine so baw, ekoba ma mu eva bobaw mahine soba, edokoto ma vate emahinese mu inum abo, eni imoāyā, nu abom ivom ovai nu imoneni, omowo otan inum mahine oyin, inum mahinem ovu vai mikela, nu ovai oso ohonu otate nu otaja mu ivom uvai ma- a, emahine sete oyi ma oyite, do bome, mi abow mu ovai do mikro mahinese inume, umahinese baw do mu so yaw umenewo mu take ewome mahinese inumyorkoei eweime mahinese inumyorkpei wodu imono iyen omenewo enika eyonkobo mi moyo oso ogeme igiri do miyanke oyo mu imome, mi mahinese bao inum mu ovon vai, esi miwanete baw ekrotu, etiyeme, iyor inum nu mibinem me wibaw, oso oya ama kie nu oya kome oyomkome ubaw madu egiyor ojake oyi ova dereke